too mi wanyai to mi yahi fuuna makka ko? to moyahi fuuna, natta julurde annabijo ndekam tomi natti mi juula mi juula tomiyidu yaki makka saboda muhimmancin pellel ngel saboda hunde taarihi taarihi passai nana dum wima ta yahi makka wodi yanande wane, ta yahi makka wodi yanande wane woodi entare edum wadi yaagi kaza, woodi e dum wadi yaqi kaxa to mi wanyai to mi yahii makka pelle tarihi dey kam paat mi pili pili no de mi yaha mi yaha mi wadi wadi nah addu'ah mi yaha yanande annabijo mi yaha yenade sahabo en be paat mabbe mi yaha yenade mi wadi wadina adduah mi yaha pelle taarihi de dum jo'ini joi'ni fuu mi yaha mi ndari ndari na saboda yaaki makka kim ma bo hanki ma kidon nder dudunji musulunci hanji ma didin der don dum wanyal julde allah put to allah waw nidum mo allah wawni hokki iko yaki pat neddo daago yaha fuuna jippina farali allah bilani dum tow baawo ninnonma yauki makka kin yaaki birniwol bongol neddo waryai yaha ndara nda maaleji nda ko dume baale bodde bodde sikko neddo to yitti gure baale godde neddo andi irin maaje pellel yanayi mabbe fere wala pewnga wala hayaniya towi iri nii. neɗɗo don wada sha'awa hanyunma dun yi a dun hanɗ <noise> don nder gelle den daga makka en madinarn fuu doo kam neddo wanyaayi bako maayani neddo yaha pellel ngel kam ndara geshshayeje dum yeshshi yeshshini to nder depte taarihi nder ko dume neddo to yahi, hanyun warta wada ka yeshshaki miiiyahi kaza mi yi'i yana nde waene miyi i yanande annabijo ah ah miyi'i yanande sa'idina alimiyi'i yanande saidina abubakar mi yahi har dow yanade waena koo beye neddo be dum hokki tarihi tarihi bey pat neddo yaha dow mabbe wada addu'ah jula wada addu'ah, neddo warta to hunde nde dum hunde farinciki dumhunde alfahari bo kowafu mee allah julde pat allah yowi dum to dow woodi baude neddo yaha yuuna wada zyara donkam ko gam nadum buni ma neddo yala wada ziyara don me dun ma dum cikacikan musulunci jode hore mudum dun don jodani horemudum sikka ma pellel ngel ngel belgel jonde waala hayaniya wala haure wala tashin hankali wala komi bawo ninnnonma dum gelle deh ni'ima